<noise> yaa koy jël mais moo ko liggéey encore, benn nit moo ko liggéey pour mu mun a liggéey, balaa mu mun a liggéey mais moo ko liggéey <noise> mu ngi ko liggéey ba pare yow nga bugg a def, li nga bugg a def yaa xam alxuraan lay bind, walla english, walla français, walla arabe nga bind. <noise>